opnuðu á dögunum tvær nýjar einkasýningar sem virðast gjörólíkar við fyrstu sín en eiga kannski talsvert sameiginlegt þegar betur er að gáð sýningarrými Nýlistasafnsins er skipt í tvennt fyrir fyrstu sýningar ársins níu ár sjónarhorn þeirra er ólíkt en engu að síður kallast á í þeim hugleiðingar um samband mannsins við umhverfið

í rúmleg eitt ár og er eiginlega vísindaskáldskapur sem á rætur sínar í orkuverinu í

svo er þetta vídeósería sem ferðast stundum langt

langt fram í framtíðina en er öll byggð á þessu ímyndaða landi sem heitir

fyrsta vídeóið sem ég bjó til

ég fór að hugsa um þessa senu hvað þetta er annarlegt og skrítið að fólk ferðast alls staðar að úr heiminum til þess að baða sig massív til að búa til eitthvað

ósnertanlegt algjörlega óáþreifanlegt og svo ferðast fólk alls staðar

heiminum til að baða sig úr úrganginum spa fagurfræði í kringum þessi verk sem ég er að gera

að hugsa til þess að þú ert með þennan Bláa lóns stað og hann er markaðssettur sem náttúrulegur og friðsæll þó að kannski í rauninni ef maður kafar aðeins dýpra sé eitthvað flóknara og skrítnara sem liggur þar að baki þannig að veruleika sem á yfirborðinu virkar hlýr og mjúkur í innri salinn er tekur við sýningin þrjúþúsund og níu ár þar sem Bjarki Bragason reynir að bregða ljósi á hvernig breytingar eiga sér stað bæði á litlum og stórum skala og byrja kannski sjálfum mér þegar amma létust og frá fimmta áratugnum var seldur þá stóð stóð ég frammi fyrir því að staður sem ég þekkti mjög vel myndi breytast gagngert þetta hús yrði rifið og garðurinn líka þá var

mitt fyrsta viðbragð að safna öllum plöntum sem vaxa á þessum stað og horfa

á lífríki staðarins hvað hann er þetta var tvö þúsund og níu níu árum seinna sumarið tvö þúsund og átján þá hafði ég tækifæri til að fara aftur á þennan stað og safna aftur öllum ummerkjum um lífríkið á staðnum og bjó í rauninni til þessa tvo

á þessari sýningu sem eru samanburður á lífríki í þessum húsagarði með níu ára millibili allt er í órækt sumar plöntur hættar að vaxa aðrar breiða úr sér grasið í

hér og þar það er svolítið mikill munur á milli þessara tímabila sérstaklega

sem er manngert

krefst viðhalds er farið eða

allt þetta fínlega

er viðkvæmara hefur minni möguleika við sjáum þetta auðvitað

hlutir eru að breytast hlutir sem eru miklu mikilvægari en

gerist í mínum garði en það er

sem maður getur speglað til dæmis loftslagsbreytingar hin þrjúþúsund árin í titli sýningarinnar vísa til leiðangurs sem Bragi fór í síðastliðið sumar með Náttúrustofu Suðausturlands og Skógrækt við sporð jökulsins eru semsagt að koma í ljós birkitré sem fannst fyrir tilviljun að ná í hluta af trénu þarna er að koma þetta ótrúlega merkilega fyrirbæri sem

til um hvernig breytingar fyrir þúsundum árum síðan gerðust atburðir sem

þannig að ég er svona að horfa á leifarnar af því tré og láta þessa staði mætast ég er að horfa á leifarnar af trénu þegar það er búið að fjarlægja það af sínum stað og legg til jafns hlutinn sem er verið að skoða og leirnum sem var utan um tréð reyni að horfa á það sem hylki utan um tímann þung lykt af rotnandi jarðvegi

að þurrka heyið á sama tíma og ég reyni að halda bútunum af trénu að austan blautum svo þeir springi ekki en köldum svo